Misy karazagny maromaro ihany longany lokom-bolo hitako fa isany tsy haiko hoe firy. Mety hoe efatra ngambany na dimy. Fa izy zagny tsy voafaritro tsara hoe firy zagny tegna isany.